بنگلہ دیش کا ویڈر بہت فل انٹرسٹنگ ہے، موسلی ٹراپیکل کلائمیٹ ہے۔ مطلب گرمی اور ہیومیڈیٹی زیادہ رہتا، ایک دم فل سٹیکی فیل، پھر کبھی کبھی سمر کا سین رہتا۔ اپریل سے لے کے جون تک ہاٹ اور سنی رہتا، مانسون سیزن جون سے اکتوبر تک آتا۔ جون سے اکتوبر تک ہیوی رینز، ریور فلڈنگ کا فل کمبینیشن رہتا، ونٹر کا سین شارٹ اور مائلڈ ہوتا۔ دسمبر سے فیبروری تھوڑی کول بریز اور کمفرٹیبل ٹیمپریچر رہتا۔ ہومیڈ کلائمیٹ کی وجہ سے گرینری اور رائس فیلڈ۔ فل <hesitation> زبردست بڑے ہوتے ہیں اور ریور سسٹم کا ویو بھی مست لگتا، سائیکلونز اور اسٹارمز کبھی کبھی آتے۔ سو پریپریشنز اور آویرنس ضروری ہیں اور اس کے ساتھ میں کیا بولتے ہیں۔ ویڈر کا ایفیکٹ اپنی ڈیلی لائف، اگری کلچر پہ ہی پڑتا ہے، اور ٹرائیولنگ، کپڑوں پہ، اور اپن آگے جو بھی سوچ رے، کہاں پہ جانے کے، کیسا کرنے کے۔ اور بنگلہ دیش کا جو اوورال ویڈر ہے، وہ فل ویٹ، گرین اور ایڈونچرس وائب دیتا ہے، ایک دم ٹراپیکل چارم کے ساتھ، لائف اور نیچر دونوں کا فل کمبینیشن ہے۔